wo eden nyaunii lubbu jabaati eden wolillanen daadeni haraka hinduutu, yani lubbu jabaati eden ishinii katika bines yote ishinii bines sun kas yote abban lubbu jabaat ishiay aminen akama qaroa edeni udan ishia yote dofenno sun hincherti yeden akam cheerti.